Quello seguo. Tutte e gente dovieiscian avei o diritto de vive inte quæsesegge paise perché a libertæ a l'é a cösa ciù importante e o diritto ciù grande che emmo tutti e beseugna çercâ de mantegnîsela questa libertæ perché tante cöse no n'â fan ciù stan çercando de no fanela ciù avei.